Baʼzi davlatlarda jo'hori va soʻyadan olingan mahsulotni sutga oʻxshaganligi sababli sut deb atashadi, lekin uning tarkibida sutga tegishli bo'lgan barcha ingredientlar yo'q bo'lganligi sababli buni unday atash biroz noto'g'ri deb hisoblanadi.